सूप बनओके सबसे उसार तरिका चैं सब्से सुरुमा करहियामा यधासे सिवाही पानी लेके इचिका यागियामा बैठाओके । हसे ओकरमा चैं गांजर, प्याजु, नहसुन हसे मुरई, बन्धा हसे याको कथिकथी मरमसला गहके खौलाओके । हसे इचिका मन लगतै जौं एबे यापन कसनक स्वाद अनुसार <hesitation> मासु एबे चिङ्निक मासु हतै एबे कथिकी एबे यापन जथी स्वदिलो लगतई उहे मासुवा गहके बडके जुग खौलाओके लगभाग एक ढेण दुइ घण्टानै खौलावे परसई । हसे ओसने खौल खौल करतई जौं ओकर रसवा जम्मे पनियामा एतई । पनियाम एवैक माहा जम्मा इचिका गाढा हतई । गाढा हखैक माहा हसे ओकरेके निकडाके कहदेउन् <hesitation> एबे कसनक तरिकासे एबे पियके मन लगतई छौंकके हतई अथबा चौचौक सांगे कथिक हतई ओसने पियके सूपवा ।